संगीत वाद्ययन्त्र तमान प्रकारके होतहएँ और बिनमे फरक फरक ध्वनि उत्पादन होतहएँ । कुछ प्रमुख संगीत वाद्ययन्त्रके नावँ जैसि: मदरा, मदरिया, ढोल, ढुलकिया, नगाडा, चिन्झा, झांज, सारंगी, सितार, तबला, तिबली, पियानो, गिटार, धाडडा, बसुली, पिपियाँ, हरमुनिया, सक्सोफोन, ट्रम्पेट, चेलो, तम्बोरिन, म्यान्डोलिन, बञ्जो, रबाब, शंख, काँच, साँप और भायलिन आदि हएँ । जे वाद्ययन्त्र तमान सांगीतिक शैली और परम्परामे तमान ध्वनि सिर्जना करन ताहिँ प्रयोग होतहएँ । कठ्ठा, लोह, चमडा और तमान सामग्रीसे बने जे वाद्ययन्त्र संगीतकी विविधता और सौंदर्यताके बढात हए ।